أنا لا أفكر تمد الأولوية لاكتشاف الفضاء هذي مشي <hesitation> أولوية، لأن أنت عايش فوق الأرض، كفاش تقدر دير تعطي أولوية للفضاء ونتيا <hesitation> في الأرض ومافرتهاش.